Ny kolotsainy any Japon dia amin'ny miresaka sakafo le izy, dia zareo dia olona tia mihinana zavatra mantamanta tsy de masaka toin'ny fihinanana trondro, ary koa any amin-ndry zareo ny fitaovam-pitanterana dia lamasina ny tena akamaroany.